Ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ tii sèè, nȧȧŋ miȧŋ mìŋ yaȧ wo nyuùŋ gɔ̀ɔ̀yɛ̀ anyùunkpùuŋ nyȧŋ lɛ, èèè, e sɔ̀ngɔ̀ nɛ̀ŋjeɛ̀ mìŋ uusù wèè ka gɔ̀ɔ̀yɛ̀ wo nyuùnkpùuŋ ke gɔɛɛ, sèè ka naȧŋ woò mìȧŋ aŋ jè nɛ̀ŋje sɔ̀ngɔ̀ e jɔ̀ȧ nyiŋ le kɔɔ è yaȧ e daȧȧ pȧtȧùŋ guùŋ, tiŋ nȧŋ yaȧ ȧŋ nyȧȧŋ nyiŋ daȧȧ tȧȧsùùŋ guùŋ, tiŋ nȧŋ yaȧ e daȧȧ kpɛ̀ɛ̀ùŋ zììyȧ tiŋ mìŋ uusù, e daȧȧ kpɛ̀ɛ̀ùŋ zììyȧ lɛɛ̀, tiŋ aŋ donȧŋ dènè jɔɔɛ̀, aŋ dènȧŋ kɛìɔ̀, aŋ dènȧŋ hɛiŋ mȧŋ, aŋ dènȧŋ bù lɛ, jɛɛ̀ɛ̀, kɛ̀ aŋ nyùnȧŋ nɛ̀ŋje lii è jè. Soo sèè maŋ naȧŋ kpɛ̀ɛ̀yɛ̀ kpɛ̀nɛ̀ŋ tii gbiŋ, wɔŋ wȧȧ gbiŋ, wɔŋ wȧȧ gbiŋ, mìŋ yaȧ mȧaŋ sùȧ e daàȧ pȧtȧùŋ zììyȧ, ɗaȧȧ pȧtȧùŋ kpɛ̀ɛ̀ùŋ jɛ̀wɛ̀ zììyȧ, tiŋ mìŋ donȧŋ uusù wèè ke wȧȧ, wèè wȧȧ guùŋ, soo e fè nɛɛnɛŋ jɔa, kɛɛ ɗewe gbiŋ wo Dayȧ nɔŋ nȧŋ tɔɔ̀ dòmaȧŋ, tiŋ miȧŋ uusù wèè ka gɔ̀ɔ̀yɛ̀ family mɛ̀.